أكبر مشكلة اليوم هي التغيرات المناخية. لإن تأثيرها على البيئة جايز يكون كارثي. وهي تحتاج للتعاون الدولي عشان نقدر نواجهها.